Ahy biness sun hinjiray, biness ak tumandessa fa, tumaness hedenii ka afan afan issan deera duumi aminen jabaa, aminen lilla murray, issit akan muken sun qoqote, akan wo kasa nyaatay, muken gugurda sun lilla akama qotay, muda mrefu ijete qotay.